Periskoobi seeh om mitu piiglisüsteemi, miä sis järest peegeldäseq <hesitation> valgust <hesitation> müüdä tuud torro ja kuni tä joud sino silminiq sääl periskoobi all.